کور: یخچال، تلویزیون، ماشین پخلنځی: چاقو، دیګ، چمچ ښوونځی: قلم، کتابچه، پنسل دفتر: کمپیوټر، پرنټر، فایل ترمیم: چکش، اره، پیچ‌کش نور: موبایل، ساعت، عینکې